I- ivonekana ya mndu. Fundu akyei na- na fundu a- achiiri maghibwana na varuwee. Ni kirwe ni mndu ya airime ivona kwa aghire iwake mbona kuni ni- ni- ni- nimndu amanye iho ni mndu na hiyo ni mndu na kindo kirwe mndu amanye keku hio nawaighire ngoi yagha ye- gwa- ye- yefura varuwee. Hiyo nio, ni- nio nio- nio- niolukundo kana nio sifa- sifa ya mndu arima ai- ai- aigware nanio thifa yairima aivavie na bisha mndu wavo nekana kuhaghire ivona na necha navarwe